Alura për mi no perché 'na deciziun põle piela ti ch'a va bin a ti però a va pa bin magara për d'autre persun-e, mentre certe autre deciziun andrìu pià tüte i stese për tüi e cuindi <hesitation> al e parei